धरम जिवन जियेक एक कला हे । धरम एक समाजिक नियम केल हे । जेहति हमरे हम्मर जिवनशैलि सिख्ति आउ जिवन ओहके जियेक तहनि संघर्ष करति । धरम बिना फेक नैतिक जिवन जिना बहुत सम्भव हे काहिकि यि <noise> दुनियाँमे लाखौं, करोडौं मनैं धरमके बिना अपना जिन्दगि चलाइत हें । आउर <noise> ओइन जिन्दगि मजा ति चलत फेकुन हे उहिकमारे धरम बिना फेक जिन्दगि जियेक सिख सकत होइ । आउर धरम बिना हम्मर नैतिक जिन्दगि फेक चल सिकत हे । काहिकि धरम मनैंन बनाइल चिझ हे आउर धरम मनैंन बनाइल होइलके कारणति हमरे धरम <noise> बिना दुर रैहके फेर जिवन गुजार सिकत होइ ।